بعتجد انه لو اخدت اسبوع كامل اجازة بعتجد اني راح اخد الاسبوع كله مع حالي ما راح اكلم حدا. بستغل هادا الاسبوع انه طور نفسي انه تعلم اشي جديد اصحى بدري كتير <hesitation> مارس <hesitation> رياضة <hesitation> اجرا اقعد اعمل ميديتيشن هيك لحتى يصفي ذهني واشحن طاقتي واستعد انه لما ارجع اكون يعني كفاءتي عالية جدا.